حكت لي صحبتي اسمها داليا ، قالت أول مرة لاقت راجلها كان قاعد جم ست الشاي، بيحاول يريح راسو من الزحمة اليومية وإنو كان بيحب الحتة دي بالذات لانها هادية ودايما بيشم فيها ريحة الجبنة وقلية البن وهي كانت جاية من مشوار، جرت بنبر وقعدت عشان تطلع نفسها من جوه الشغل وزحمتو، قعدت داليا في بنبر جم عادل وهي متحيرة في حياتها وقلبها مليان تفكير وهموم، عادل كان مشغول بقرأ ليهو في جريدة، لكن فجأة رفع عينو وشافها شاف ابتساماتها البسيطة وهي بتقول لي عايدة ست الشاي زي كل مرة جبنة بدون سكر، بعدين قعدت تعاين حولها وكانها بتفتش في شي وعيونا اتلاقت مع عيون عادل للحظة كده، قام عادل ابتسم وقال ليها انا عادة بحب الجبنة بالسكر لكن جربتها مرة بدون وطلع طعما غريب ضحكت داليا وقالت يمكن جربتها في وقتك الصعب لما تكون الحياة مرة وقاسية والكلام بدأ من غير ما ينتبهوا بدوا يتكلموا عن حياتهم ويحكوا لبعض عن احلامهم والخستكات والخيبات، بيقوا يتونسوا ويضحكوا والكلام كلو كان بعفوية وما في شي مرتب لكن كان ليهو طعم تاني ليهم الاتنين اها و من ديك بيقوا يتلاقوا ويتكلموا بالتلفون لغاية ما عرسوا.